ادا كنت سمكة لنهار واحد ساكون <hesitation> سمكة القرش رح نكون سمكة القرش لانو راك تعرف سمكت القرش هو اكبر واسرع واشجع <hesitation> سمكة في البحر